والله انا عندي برشا لغات نتكلمها نتكلمها عندي ثلاثة لغات نعرف نتكلم بالعربي نعرف نتكلم بالإونجلا نعرف نتكلم بالفرونسي، أظن كان كنت شى عندى فرصه اني نتعلم اللغة يا اما باش نختار لالمانيا خاطر شربت تعلمتها قبل وما نجمتش. والا باش نختار الكورية على خاطر الكوريين تحس عند ثقافة اسمها عالاخر اما نجمش نتواصل معاهم خاطر لوغتهم غريب لو كان تعلمها تولي حاجة سما.